நான் உணவு சாப்பிடுவதில்லை, ஏனெனில் நான் ஒரு குரூப் மொழி மாடல் தான். ஆனால், உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுக்கான செய்முறை பற்றி கேட்க விரும்பினால், தயவுசெய்து அது என்ன என்பதைக் குறிப்பிடுங்கள், நான் அதைப் பற்றி விரிவாக விளக்கமளிக்கலாம்